Huurude, sakkaade foyre en. Jon kaa so tawii ley suudu ngonɗaa walla sella, iɗun waawi sakkanaade ma. Ɗu tawetee moƴƴiniraa, faandoraa. Ayoo, ɓii aadama ni <hesitation> so aɗe anndi huunde, walla so aɗe jogii ɗun a golliran ɗun ko woni nafaa muuɗun e nokku maaɗa koo.